شو باش تتعلم اون لانق جديدة خصك تبراتيكيها يعني شوف سي فري لي باز اللوالا تتعلمهم هاكا من دروس تعليمية و كلشي, بصح من بعد خصك تولي تبراتيكي, راهم كاينين دي سيت تاع دي رونكونطر اونليني, تولي تدخل فيهم تانسكري, أيا تلقى راسك تحكي معا ناس من قاع العالم, سما نتا دير بريفيرونس تاعك تاع هاديك لبلاد, سما تولي تتلاقا معا ناس نتا تولي تفرض راسك باش تحكي معهم بهاديك اللغة, سينون ما غادي لا يفهموك لا تفهمهم, بشوية بشوية تلقى راسك تتعلم, و تانيك باش تكتر فوكابيلار تاعك, قرا ايسايي تقرا جورنال بهاديك اللغة, ايسيي تقرا دي زارتيكل بهاديك اللغة, زيد تانيك البورطابل تاعك بدله بهاديك اللغة, هاكا بشوية بشوية حتى توالفها